இலங்கையின் வானிலை மிகவும் மாறுபட்டது. ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு கண்ணோட்டத்தை தருகிறேன். தற்போது ​​ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர கோட்டேயில் வெப்பநிலை. சுமார் மற்றும் அதிக ஈரப்பதம். குறைந்த களில் நீங்கள் முக்கியமாக மேகமூட்டத்துடன். கூடிய வானத்தை எதிர்பார்க்கலாம்.